دراسة التاريخ مهمة جدا لإنها تعطيك فهم أعمق عن الماظي وتساعدك تفهم كيف وصل الأمور لما هي عليها اليوم، التاريخ يعلمك بعد من تجارب الناس وأخطاءهم، ويعطيك دروس في الحياة، يعني كل حظارة وثقافة لها قصصها، وهذا التنوع نظرتك للعالم يعني التاريخ مو بس معلومات، هو كنز من العبر والدروس اللي نحتاجها في حياتنا.